Jadi menurut ngoji jujur manege sangat i penting, i doa so i penting? Karena jujur manege adalah das i ofi, ken i ofi karena ngone mane kan wo hidup ber- bermasyarakat, wo hidup nanga balusu oka, ne atau de nanga rokataka, ha nako de nanga rokataka atau de nanga dodiawu ika o kia o kia dika wo akana atau kesalahan o kia dika wo akana wo jujur dika, karena kejujur wo wo jujur manege i ofi, nako wo jujur <noise> atau <hesitation> nako wo jujur manege kan bisa <hesitation> mem- memper <noise> me jujur manege bisa menghormati nanga nanga balu balusu, nanga dodiawo karena kejuju wo jujur manege sangat i penting, soko manege.